Sai mu sa'a leisei, lua, telu, hale, lima, tinaene, hitu, walu, siwa, putusa, putusa si lesei, putusa si lua, putusa si telu, putusa si hale, putusa si lima, putusa si tinaene, putusa si hitu, putusa si walu, putusa si siwa, putulua, putulua si lesei, putulua si lua, putulua si telu, putulua si hale, putulua si lima, putu halu te si tinaene, putuhalu si hitu, putuhale si walu, putuhale si siwa, putu telu, putu telu silua, putu telu si telu, putu telu sihale, putu telu si lima, putu telu si tinaene, putu telu si hitu, putu telu si walu, putu telu si siwa, putu lima. putu lima sis lesei, putu lima si lua, putu lima si telu, putu lima si hale, putu lima si tinaene, putu lima si hitu, putu lima si walu, putu lima si siwa, putu walu, putu walu si lesei, putu walu si lua, putu walu si telu, putu walu si lima, putu walu si tinaene, putu walu si hitu, putu walu si walu, putu siwa. putu siwa si lesei, putu siwa si lua, putu siwa si telu, putu siwa si walu, putu siwa si hitu, putu walu si telu, putu walu si hale, putu walu si lima, putu halu sit tinaene, putu puluwa